Izy koa piso ndraiky, izy, mipaitapaitaka amin'ny tômpiny de <hesitation> mifosifosy amin'ny tômpiny izy tsy de- tsy mihoàhoà izy, tsy mandrahabe fa izy mifosifosy de mikidikidy amin'ny tômpiny.